In-telo isan-kerinandro ah no misakafo any amin'ny hotely fisakafoanana, ireto avy ireo hotely fisakafoanana tena tiako ny pizzamania, foodzania, la gastronomie pizza, eny koa ny eny amin'ny looks, de misy konko ny misy koa ny KFC.